Beh tima wonh icha-ekpo su osohm sebeh beh chi mman ise-sa beh afu-fuh meh. mma noma se ju bera otam. ewam dane enang osohm morh ntan ocha-ottok &> asimeh osohm morh kwo ntan beh ma nten cho ma chare. ujiri kwa ewam ebare obah. ewam doh ebareh otam. ke-osi mbembe mbaake beh ewam ma danne. ode esang chi-deden odiek kwu mmi nkwuwe-okwuwu mbaake ku sangh. mbembe ta itami ochiwi kwa. achen po arongh bah ewam madanne ode esang chi-deden modokwu. ke-osi aba-akpa beh ma kere ewan. beh ma wka abuagha akere mwam se abhe. se ubare-ubare sa okpei roto. peh kpeh beh sa abuagha beh kweph. Ewan danema na ganha esha. okwiri ke den chi ediek ke hangha ma oya-gbin ma okpei kwa mina onuma. ka ose kwa ebereh mina kwa esha-che eguri. ewam chi nni mbaake ma aba-akpa asi abuagha ke osi aba-akpen aba-akpa bara-obeh okwira owum njih sa beh ima agbeh si bare-obah